We hold ley hammer for ley tail ley ley ley tail pah where ley glove is and then hold ley nail and beat ley from in ley center knack it knack it as you knacking it you will be see la nail going in ley in ley stick as you knacking it you will seeing ley nail going in ley stick so we hold ley hammer from to ley tail.